Ман питсаро хеле дуст медорам. Ва тарзи омода карданашро низ хуб медонам. Саравал хамирашро таёр мекунем ва як соат мехобонем. Баъдан тунук мекунем. Сипас аз болояш соус, панир, ҳасиб, помидор, зайтун ва дигар маҳсулотҳои дустдоштаамонро мегузорем ва дар танӯр понздаҳ ё бист дақиқа мепазем.